قطبي خرسونه یا د شمال ییږې د سړو، یخو چاپېریالونو لکه په شمالی قطب کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره فزیکي او فطري ځانګړتیاوې لري. شمالي یا قطبې یېږې کلک او پېرړل پوست، وریښمین ببر ویښته، سپین رنګ او غټې پښې لري. ښه لامبو کوي او په شمال یا یخو ځایونو کې ژوند کوي.